Iñe in pani iji, <hesitation> in mat, in inkara, in ninti buaya mi, ngati nge in tin arim renga pakatintil pakat i ronsoi a. Pakatintil pakat i ronsoi lea, in til soi la, adang lamvdun boksi, ngati nge in ninti tin rima, ngati nge in in biap txad lau. Tu na lau kal ula kapu la ronsoi tiang te u, ron in befel te u, ngati nge pui ting te in nito a, tiang mei mei hau dau te wa tehan in ti tiam lau lau tu ranya. In lau in ti tiam lau anipon, in ngamani kan in ngai dan te kastoi ula, in ngai dan te lau in ngang lau anipon, in syad tiam syab syam tumtri nang u. Kan pui ting to a, pui ting nu a, hi tuan. <hesitation> Tiang til hau wa in swal, in swal te, in tin rim te hi, in rilu te a, na mei mea nga txian txa in ni a, ngati nge medang. Medang in anu isa tang te u, tu vang tuan, in okoi lau in sdoi fel ula, in fel em ka, nang nito tu txian txa in ni a, ngati nge tiang mei mea in ti tin rim te hi a txa lem lau an ne a. Tu vang tuan ronsoi ula, kan ti fel don nia.